इटली की संस्कृति मुञ्ज कोला और संगीत और रीति रिवाज सब समिल हों एत मुञ्ज और जो एतको के लोग भी हों सो जादा इसाई धर्मक मानो और एतकी कोला गीत संगी हों एतुक जादा महत्व देन और एतको के जो लोग प्रसिद्ध हों चित्रकार हों।